Toh wana vaya kurak- kurak a kunu vayau na bətlamu, na gayim, na vida, na yambagadlam, na bikda na dawu du i'kunu vaya, na kayak. Amma a kunu handu tuku duk kayak rimanakshi gərayu. Don gayak aye dawa nin vək gəri a dantau zəga na rii vək gəri. Aye dawa ko da da pəɗim zəgana ri vək gəri a kunu ii ka dagai ani ka ndak bara a bi na lin dugo a rawa pəɗim ju pəɗim se zəma gun kwa ii na kun pəɗim nin ardu bai na rawa rawa rawa a ni da tufin gəri vək. Ka ga a ritundau kayak tatə ki di kun gərayu. Kə mashirin gayak a rakan a dawa kəma na koko kə nən a ni nin ar'in gəri təka masha shawa d'agai darr'i ke kan ka nən bai a ka ka vaya bai. Ka ji na cin se da mai ada gəri rawen gəri vək gəri. A ci gagərayak nai ka garayu gəri ii ri sutuku. Kayak lawktu dagau nin vək gəri shrin gayi a ri tuku gayi fak ningu, kata na aɗa gəri da ri vək gəri sutuku mi aci a dəma da ni bin a vəre rawa dayin gəri vək gəri fak kə ritu mi wara ka tuman tu bai kar di naa ci ma dole amayi na aɗa gəri amman toh amayi aɗa gəri bai na miya mavgi dama a ri ɗayai, se da rawun gəri da tufin gəri vək gəri. So gavak rama na vayau tawanke ii gərayu gada aci a da jiba gəri na da jiba gəri kade bai. Kə mashirin kuma kə ma kwan ko jaa jib na aye həba gərin kutir gəri gawa ro so a jəba wapdau ii miyak jaau ka nda jəba gərin a wapdau a jəba wapdau ii miyak jaau a jəba gərin a wapdau a jəpau kabən jaa tun da bi wura gəri har da jəbi nin, gub den gəri "ii ii" vək gəri. Sobo da haka a vək guru ngum a tufa dirik a tufa tərr bai se a bərtine bərtina, bərtinu nin da ci se a kunu vək gəri shikke nan.